Ko mi heɓaay daama waylitinki innde am, innde am aranon. Mi waylitata, ngam ɓuri nanuugo belɗum non. Bo e non ɗun anndi yam. Wala dalila sauyaaki innde am.